Toh bor kulu kaŋ ni di gwandi nda tobay, bora ne ɲga ma gwandi gisi ka fayda tobay, ɲga bumbo ni bay noodin manci tee yaŋ hari no. Gwandi da ni na gisi, matekul kaŋ no nin nda na care bay da, zaŋka si koy a do. Amma tobay woodin da ni na gisi baa zaŋkay ga koy a do, i ga kwanda se ɲwaari, i ga koy te haya kulu kaŋ no i ga ba a se. Amma ɲga ma to i ga, a ga hari laalo te i se mo. Wala mo zaŋka ma diya, ka'koy ne ɲga ma ham ni di, a si baani bay a se matekul kaŋ no nin da, ni go ga ɲwaayandin da i ga humbura ka ba wane wo zama wane iyaka guna a si bor nama a si bor hay'fo. Haikulu kaŋ i di daama i ga te a se, a man kamata mo ma ne ma koy ka di gwandi nda tobay ka ne ma za kande ka ne ni ga kuru kane ni ma gwandi za ka'kande wundi ra ka fayda tobay. Ni bay kaŋ a si te gaara ma za'ka wane kaŋ day ɲgawo no i ga bay tabbat manci baikulu no ga humbura zama wane ba a si bor nama no da ni diya ni ga haabiya ga tun ni ga humbura, balle manci haŋkaŋ ga hampa no. Wane mo ba zaara no ni daŋ ni ga hin ka hampa nda zama a ne ɲga yaa ɲga si baikulu nama zama ɲga hinjey.